Mi wiyan mo "Abba guuri, acca hakke, wara jooɗo ɗoo enne. Miin mi daroo, sabi an a mawɗo tedduɗo.". Mawɗo nii haani waɗaaneede. Ɗun e hono mun nii. <hesitation> So neɗɗo waɗii nii ka warma na tawee leeɓi, faamun min ka. Ayyoo.